Oshni tayyorlash uchun bizga go'sht, sabzi, piyoz, guruch va ziravorlar kerak bo'ladi. Qozonga yog' solib, mayda tog'ralgan piyozni qovurasiz. So'ngra go'shtni qo'shib, birga qovuring. Sabzini somoncha qilib kesib, qo'shing va aralashtirasiz. Tabga ko'ra ziravorlar qo'shasiz, ustidan suv quying hammasini qaynatib oling, guruchni yuvib qozonga soling va suvni to'kib past olovda dimlaab pishiring. Osh tayyor bo'lgach dasturxonga tortasiz.